<noise> Ny <hesitation> fiantraikan'ny ahanigny amin'ny <hesitation> fahasalamagna ankapobeny: matetiky ny ahanigny koafa matsiro loatra matetiky mahavoan'ny goty, ny ahanigny koafa mamy loatra matetiky mahavoan'ny diabety, ny ahanigny izy koafa masirasira loatra matetiky mahavoan'ny angorohosy.